ya' one te ore'ya empo-empo tiya'le mokau yati su'a huknu wale kewawuwia poleite wish tele'a binatang apa te'tomonto sene'u tameisu hukto o'ne su sumbuka te'mangulet so sumbukaile pute'teise mamiho'a tampan ne temen kawouwou yakuletet tenamammne etamei te'paulenneletamei kungko apa inte te kute'te memang tampan ne wu'onete tumon to'a piho anente monto namane eh wupiohan namanetumonto'a nurlimpung ke- pute' one renteto'a tampanetong memang natampil ketaimeisurinding nah ngatampe ketamei surinding <noise> temengkau yatenanglobeng kele ih o'ne kote senge'a anak nge peit anakmu laba-laba nahte wowian kotouk engku k inte'bersihan koene nongonto nakamu enak ore' tekayu mantauna tewian teina wi teiselentetotera nembersih waliy iseleng tera nembersih padahal tetouwian kurenmera' na'ngonto nagaga e <noise> na'tampampanu laba-laba na'men mingontoi ore' surumahsakit na'men mingontoi we'a Kabelto apa te'e ore'tumonto tenasaki na'naka uwa ena'pasen tem mangaseh <hesitation> apa- te'eh ni'ifun ni infus te nanaracel te'a kabel sise ming ngontoi etampar laba-laba ore' na'teh te'ore tan te'ore ya'te makawuyatoi ya'monton nasoso yekin nakawuyato a tampar laba-laba te'e nutebe barekeng makamu to te'e te'na bersih tan tera'to mera te'ne ah one su hukum bale tan ise tetap one'awusene berekem ore'a apa'ne te'eto kuni mangaseh makamu na'temere marondo-rondo stasusai na'te ore te'ya mangala e'kakai wute bersihan kune'bersihan kuwei'a laba-laba te'e ya'